كمية الماي الي اشربها يوميا اهي تقريبا ثلاثة لتر أسبوعيا حوالي واحد وعشرين او اثنين وعشرين لتر يعني بشكل تقريبي لانه يختلف من يوم للثاني